So mi nani un inni launiji koreeje bodeje, ko waraata dow hore am kanjum woni gese e ladde to dungu daraake. A yi'ai gene kotoye woɗi. Mi siftoroya bo launiji koreeje e dow turawa leydi Najeriya.